Ña konivao ñá, ta ngu. ñaxa. xa ni xaxhí vaxhio, iin ñaa vii nguan chí ngua'nanrodo inió, anria ni kixo nrixachí nra iin costumbre ñóo ña xa vechia nri xachíi tá vii nguan, ta ngu daxoyó vii nguan na konrivaoña oxá oxá oxá. nanrodo inioña, chí kini vii da vichi na konina ñá ho o on. danrotonaña iin tonro nguan chí oduga ini nguan, todikuan nrí ni tangu ta kuali kuali yó'o ni tin'naxi nritá ni xa kuná xí nrú yó'o, ña nrí ta kuali kuali ni dakuana ni dakoniná nrú, adria adria. koku iñó adriá adria kakó kó tu ña iin viko ñó yó, ñá oko viko yó ta nrida costumbre jan ovia ña konivao ña kao, kako ko xhian, ña oxa ñanrodo inio ñá xhí kini vii, kini vii Kini vii ku ñóo ñá ta vini kaxa ni davá tán cuenta ñá xa costumbre nguan ñóo ñá keo tá xajan xataini ná kuxhikina kotoniná yó'o, nra iin viko kanoyó a nra iin viko lu'u yó tá ta nra ke kanó iin viko luyó tá nri ni tuko nga kixhí chí xatan ini'ná costubre xó chí odu te. <hesitation> té kini ini xhinrunri ñóo yó'o ná ko daxakuanri'ná aniguan vii ni ka ixana ta vini chokuin ná nona ñona ha vée ná chí. ngua ku nravanri xhín ná.